Бозӣ кардан дар асбоби мусиқии осон, мисли дутор ё флейта, омӯзиш ва сабр мехоҳад. Аввал бояд бо қисмҳои он шинос шавем. Пас, такрори нотаҳо ва мелодиҳои содда оғоз мешавад. Барои беҳтар фаҳмидан, омӯзгори хуб ё видеоҳои омӯзиширо истифода мебарем.